A aty ami- gny aminay moa zany mbola sisy an'iregny fiara vaovao iregny fa efa fiara efa niasa aby gny aty aminay dia eo amine dimampolo tapitrisa eo vidiny.